Li awajiib' xaqara' k'o kina'b'aal xa' junaam kik'in le l wunaq xaqara' kik'in li chee' kajpa' xinb'ak k'o kik'aslemaal xa' junaam kik'in li wunaq, el awajiib' rii' wa lera' he wa otz kawilan, lera' otz kikna' kiib' xaqara' y qas otz kik'ulxiik kimal y wa os taj lera' xaqara' kikna'an, xa'rimal la' li tz'e' keti'nek wa ust kawilan keti'nek, katkiti'an xaqara' li ma's wa ost kiliik kab'anan, wa qast kaya' qaj chetaq keen lera' he katkixk'iyij o katkiti'an ela' b'antajiik taq awaj rii' k'o xaqara' kina'ba'al, k'o ke kino'jb'aal, k'o kichomb'aal xaqara' xaqt keya'jek xaqt he he kib'ix chewa' chikyan, o kaya't kitib'iliil, kaya't chewa' rajawxiik chikyan, lera' k'ax kikna'an taq awaj rii', xa' rimal la' rajawxiik qeq loq'oj, qeloq'oj li awaj, rimal kichakan chaqan, kichakan chaqan re kikchijij chetaq qeen, li tz'e' kiar kirchijij chetaq qeen cha taq qachan xaqara' li ma's kikilan wa k'o imol, wa k'o ch'ooy kiktijan, kike. Kikchijij xaqara' l chetaq xu' chan rajawxiik he kak'al chetaq aween, xa' kela' kikb'ant k'ax chan, otz rik'aliik xa' kela' kiktij taj, wa kak'al taj ela' rimal he kikb'an xaqara' li k'ax kiktijan y xa' kela' ra'aj qaqe, qaqeya'jan, qeqch'ayan, lera' k'ax kikna' kiib', k'o jujon kikkanij b'iik kiib' y k'o nik'ayj chek che kikna'an che ust he kawilan kikaj kalwaal o he kaya't e kechaaq' xaqara' kikna'an taq awaj, lera' k'o ke kena'b'aal, k'o kanma' xaqara' xe' junaam kik'in li wunaq che k'o kik'aslemaal cha q'iij saq, lera' xaqara' k'o kik'aslemaal, k'o kina'b'aal xa' rimal la' he qaloq'oj xapa' chech awaj kichakan chaqan, li chikap xaqara' wa otz kab'an chikyan wa otz riloq'xiik, lera' kikna'an alnaq kek'iyek, e k'ot kika'n chawan, kik'ant k'ax wa ust kawilan, lera' xaqara' kikjuruj kiib' wuxu' he kikoj kuk'aa' katkitaq'an, rimal he us taj kiril jun e wa otz kiliik, otz kiloq'xiik otz he kaya' chetaq keen lera' xaqara' kikna'an otz kek'iyek alnaq xaqara' lll li ak' wa keatzukun lera' ya ket- am chek e katapanaq. Chal k'olb'al la', ya keka'y cha ool, keb'in cha ool, re kaya' kaan kechaaq', ya wa katkilan kikaj chek kechaaq', kikaj chek kik'uya', keka'y cha ool, li awaj rii' k'o ke k'o ke kik'aslemaal, otz qaqila' xa' kela' lera' kepoq'sinaq, kepoq'sinaq y qalawchiij, qe qila' qaya' jab'ek l qechaaq', qaya' jab'ek l kixiim, li kik'uya' renejeel q'iij xa' kela' kek'iyek, kek'iyek y otz kikna' kiib', kikb'aj ah el qachu' qajaw rii' otz kajkilan kecha', wa ra'aj he qas kiib' qanma' qaqilan xaqara' lera' ke kekamek, lara' kekamek mal kike kikna'an b'ala' che ra'aj ost qaqilan, e wa qas otz kiliik lera' he otz kik'aslemaal, otz kek'iyek kechaknek xaqara' xapa' chech awaj otz kirk'iyij jun, xa' kela' k'o laj qe k'o laj qasentab'o, k'o laj qameyan xaqara' qachap kaan chi kiij wa otz kiloq'xiik, he xa' rimal la' mm cha'nem li awaj he qapal chek kijaal, rimal paqal qiya' chikyan, li qechaaq', xapa' he chech awaj, k'e wuxu' k'eem wuxu' ixiim kiya' chikyan. Otz he riloq'iik kab'anan, xa' rimal la' he paqal chek ll li ak', paqal chek li chikap, paqal chek li b'e', paqal chek li kej, paqal chek renejeel awaj, kechakanek, renejeel awaj k'o ke k'o kechakan wii' xa' rimal la' lera', k'o kina'b'al xaqara' lera' k'okek kikna'an wa chewa' kab'an chikyan, kab'an k'ax chikya xa' rimal la' qaloq'oj li awajib'.